Sɛ mobosua kasa fofor bi mprɛmprɛ yi ara nkyɛ frenkye kasa na mobosua osiandɛ dɛm kasa yi eba ebibir yi mu a nkorͻfo pii na sɛ edze pͻtͻ kasa no to nkyɛn a, wͻdze dɛm kasa yi dzi nkitaho dɛm ntsi mowͻ akwanya dɛ mobosua kasa fofor bi a, mebɛper dɛ mobosua frenkye kasa ama me nkitahodzi annkɛyɛ dzen amma me.